छुट्टियों का भ्रमण की योजना बणोण से पैली हम थें यू डिसाइड करन पड़लू कि हम कै जगह जाण लगयाँ छा? वख हमरु कितना बजट खर्च होंण? और वीं जगह की क्या खासियत च? और वख घूमण लायक कौन कौन सी जगह छन? हम थें अफणा बजट पर भी ध्यान देंण पड़लू। जीं जगह हम जाण लगयाँ छन वीं जगह पर भोजन की क्या व्यवस्था च? पर्यटन की क्या व्यवस्था च? वख हमारु कितना खर्चा होलू?